Pichiy maisha nyo karam nyoman nyo pororis ombowolo wechara yomoy ngwunyinetenyi pororyenu’u no ko chi nyopo maana nyoman. Tometiny’enyinye chi poror ko. mechinyinye chi. ombo ny’ala ngwinyinetenyi. menyutunenyine chopo asiyech. Aiyechtanyu no menyiteninye. Mi yee oich alaka cho lentei roko lo kotopan lo myo pororyenyu. roko kotopan lo nyo pororyenyu. nyoo yee no pororyenyu kuchii nyopo maana nyaman. Tomi pororyeng’u konyoru nikidyo rupo otoni lendechi choini werungwa. awenyi. ny’arak akwane. ata asiyech pororyeny’u lumto nyopo nyoman. lumto lo anyino kumnee kereli. mosochanin nyee kumnee shida. mosochanin nyee kumnee nee. kunywon kumnee kuny’arakanin speed nyoman. ndomk kumnee koto kyotesekanan ombowolo tokupusto kei nyo wechara mominye maana ng’alechete po pustogh. lo awoo kumnee momakanye momakanye. toghenyi lene chi nyo nyaa ombowolo nyitenyi lo asiyech nyile nyi nyaa atonyorunyi shida. topenenyi lonee. ng’orokinyi ng’o. anda mitenyi yore kiny’orokut. nyo chama chi pororyeng’u letini mitenyi chemoi kei ombowolo po maana kila kitu ombo ngwinyinetenyi ko wechara po maana chi. po maana pororyeng’u otini meny’ishenenyi ngwinyinetenyi rosa lo ng’o nyini mitenyi mong’isiyi tukwol. mchino ketopyo lenee nyo poror. muchino kegh kei nyo pichiy abdo nyo ghaa. Nyo yighaa chi pororyeng’u nyo pichiy nyoman. Ny’orokinyi tororot woni le yum ko. Yee no chura. mominye kigh nyo ghaa ambo nywinyinete le tolukunyi adu ngo poror. Mchino pat tokokilel pororyeng’u akosta <hesitation> tokosyalokwa alukukwa nee alostoghchinokei. Resroi tororot. mi tororot nya mi yum. akulendoi tororot. weenara omokokwa cho pichiyech. Nyo yee poraryengu kemburo lo. kerepishona ny’olecho lo. ketopyono lo. toku topo koro astangasuunyo pichiy. topyo morechan nyo pichiy. Nyo momichinonyee kesholoi. memichininye kefurukonoi kei. ombowolo. pororyeny’u yeeno wechara otini yee kowo lo saangine. kulo otiny mombo skul nyo kepitan. yipwande mchango wecharu keny’araka. monung’u po skul towo skul. Sasa memwai o awa wetanliponichini mchunywo nyopo nee. keny’inyan so monto. kutung’anee monong’eni nyo wow cho chang nyoman ombowolo latu yee otini konyoro moningini kosi alokwu dakturian. meny’unenye saangine kungwon kwigh kosi lata wolete le koro pokot asiyech ilenyi oo kinumanin nyolentei yo kikosa moning nyomi yii kerupteenu siktali. Sasa yee kumbe rupteonenyi siktali iwenyi rupteechi mombo chichai kilentenyi any’orokan takuny’arakanin nee. Nyini kosuwa mentang’u lo. pustenonyi monungino po chichai kweli. nyaa lentoi kwaa nyino chichai kuo kumnee. ngo monany nyaa kirelu katukwu nee oichini aa pororis la chan wecharu nyaa keny’araka moning’ino. Ondan kaking’arak monuny’oni soeed nya andan ko sop. Nyo yee no metagh chi pororyenyu no kuchii nyopo maana nyopo maana nyoman. Chichu yee lentoi awoo mergo’rokanye topo yee sasa yee nyino lee ghoghityo. mii yipo nye yi. mi pororyeny’u wono. mitosoi pich tai. mitosei pich tai. Ingutonyi ighitononi lo mominye maana aya otino kenyorunyi shida nyo asiyech ilenyi roko keng’arakanin poror ayi nyu ate kiny’orokinyi tomeny’orokenyi nye pich ando tomeny’oroknye kei. Po maana kanya keny’arak kei. Le pororis yee cho lata choni kesuwenyi lo kokichongonchi mombo kaa kumnee kuwa poly ando kuwo kasi nee. po maana asiyech otini nomokwaa shida. Menyitenyi nyee tagh nyile nyi nyo lot chan polis wono meny’tenyinye. aa solwe nyu nyoru moning’ai kimitenyi toghoi anyi mi ka polis. Merupu nyeso polis wena kulo wena kipetei orani petei urani pete arani ndo mi chu le kotini komi. ng’ala chomitekwa moyoo ombo kotini mi woni ng’ala chomitekwa moyoo ombo kotini mi woni. kuny’arakinyi nyoman te relonyi to ghito ny’aleku. Nyo poro oo. pichiy poror nyoman. pichiy poror le werumywaa. ighaa chi poror pat nyo pichiy ata ighenyi kei tukwul nyo pichiy asukenyi kinuy nyo pichiy nyo pich. Igha pororyeng’u ombowolo no memwagh lo aghan ombo kumnee tokuny’arakanin nee. nee nyini ny’orakanin ombo kumnee nyaa choki. topyo lo kitopyo lo kitopyo lo ata. mesas chi chi. meny’itenyinye asiyech lo topo lenee kumnee tonai kemitenyi sosei. nyoni nyo ny’orokinyi wechara. Nyo lechinenyi pat nyete le tororot tigheecha toketigheecha kei poros. Moporchi kei mutharaon moporchinkei cho kitopyo lo. omnichi kei tukolee ny’al. mominye maana. momunye maana ngwinetenyi potororot yee kesomon chino kei choni kikegh lo do chini ko keigh kei cho ghaach nyo cho karamach. kelostogh chihokei. Kembur nyo pichiy wechara. nyo yee. pororyeny’u nyaa kumbur. letino mburenyi. Ombowolo. mombo kaina no. cheng’o to le nyeny’u kwoliame mwaai lo kulukwu nee kumnee tokuyontanini yan lo wi cheng’uno kiyai. mi maana so nyinte. ata rosa chino wow ombo nyi ilenyi nya ny’arakan tomeny’arukunyi yee chichino chamenyi lene lo mi tororot asiyech nyaa. ateno asiyech. lenteni roko kung’arakanin tororot. Nemeny’arak chichino siwiyenyi. Mwoghenyi lone lo mi tororot nyo wetan suwiyenyi. wi ny’araka chichino suwiyenyi kwanza ata teno kuku. ng’araka. chinyi moning suu nyo mniny. suwinenyii lo chi nyino chi mi tayung’u. sutoi msiko nyini nukis lo lol ando mi sutoi cherokon wetei lalwa. weteiplal peghee wolo low. Imitenyi monung atai tinin tino lekit pat lenchinyi nlekit saangine ngo woni mi kepetei pegh. aa sowinenyi lo anyino poyon kinyarilatu miweteni peghechi ondo ko kokonyonko. Wetenyi mwoghoi lo awo wetan ng’orokoi takuny’uakanin. Nyu yee porchinonyi pat konyut me mwagh lo poyon nyino. kuka nyino. sichai kitopo lenee nyino. ny’arakanyi. Wetenyi yee otini keng’arakanyi chichai. wetoi chichai tertoi. kulo. ee. mambo ka kumnee nyini keny’arakanin ken. mombo ka kumnee. mombo ka kumnee to netenyi no monyitenye lo kigho lenee. Oghaan leene nyachatra. ata ingawache osiwinan lo mumukanye to ng’arak munung’etenyi. momuchnaye mwochi tororot lo wechara iros munung’ete topo maisha nyo pichiy suu ata komomi kigh nyo kang’arakan. ndoko tung’on kito. molendanye mununy’u po ka kumnee kweli. mendo kony’enyan. mning lakini nyaa ny’arakan ombo ny’ala konyut. monyitenye kigh nyo ny’orokanin asiyech ando monyoni yighei peghechi le cherokon akong’a ko kuny’orak wolo lou nyoman. nyo nyee. ny’araka chi. mesosta ngurunetenyi no. po tororot. mesesto chi porerenyi. lo awoo ong’orokan tokung’orakonin nee. ny’arakanyi. ny’orokinyi tororot suu ko yighoi tororot areny’u karamit. yighinyi tororot topenanyi nyo pichiy. Monuny’ona kemitenyi skui aa ng’arakany pororyeng’u. Vighoi tororot asiyech pitonenyi. mesas chi ame cham lo nyo ng’arakan kumnee ombowolo kitopo surenyi lo. sura kumnee pichiy nyo michinoy keny’orokoi. kokai meng’araka chi sura. ng’arakeno chi otop. ny’arakena chi tapyenichi. ny’arakena chi konyutony’u. Melondo owo. nyaa kwulan lo ang’orokan chino pichiyech atulan topchi. mominye nyo pichiy ngo nyo ghaa ombo ngwinyinetenyi. korokoi pich lokurr kpoyo tororot. nyo yee wechara kenya’araka kei pat ombo konyut nyo pichiy nyopo yese nyinyo ngwinyinete konyi po tororot ngwinyinete petei saa yoyote kepustoy. pishi piko walaka kepetei kaa tororot. Nyo keghaa nyo pichiyech tokululech tororot. Nya yee ng’ala kiny’orokut keny’araka kei mokesastakei. Mimlimenju. wolete woi. ny’orokechukei. nyoman. ombo korencha wolete woi. Ny’arakanyi ata kitopo lenee komonyonyo. ando ko oyon. ilenyi kokai wena. nyetenyi no rupo wi ny’araka poghee. ny’orokyino kwente. saanyine wetoi peghechi ye ombo wote mengit kutung parak. saaingine wetei peghechi porosti arr woi. ilenyi. ng’orokyino kweli lou. woni wetoi ngo pagn. ilenyi rupo. aa alaka no lontei aa nya umianata aa chinyi munung kisuwenyi lo kiwetu nyino. Me kany cheny’a kenyin kong’araka nyino wau. nyino wow nyuno kung’oro kinyi suu. Mi siku mochs tolentenyi. oo. kyonyorwan mombo kainanyi. kienee nya. kwarto kyo case po soda. Ilenyi aros lo no kotokugh. ilenyi aros kutokogh kutokogh kila kona nyi. torumu nye nyu pat chichai kidharaunenyi lo nyo kisosenyi lo king’orokoi toku lukwu lonee no. ilenyi tukuchino mukyino oyipen walai. asa werenyi lonee nya nyo sasanai kituny’onyi. Nyo yee. mchino. mesasa chi chi ko ghaa chichino mong’orokanye. nyoni nyo ng’wunoi kuny’orokunyi asiyech nyu toghenyi. Nyo wen mososonye chi chi. topyo ngwinyini po tororot ngo heshima nyo pichiy. topyo nyo konyut. ombowolo ando ko ghaach pich. kotomendo komitenecha walaka. kimonyurunecha nye ombo walak wasasin lenyete. kisaangine kitomominye pich kor ndoki topyo pich ngo kwula. kitopyo nyo pichoni po kony nyo furaha nyo pichiy. Akusotoy kyak kasinekwa. sotoy shughulinekwa sotoy pat kei topyo nyo karam. Kolu chi kolusho kokonyondo ombo kainunyi. wee kumnee kighei lenee nyana amat kemei kuyini. Mekelenyi yee no echara. kolusho kweli kokonyondo. yee kumnee mitecha kyolee kopo poyu. Kumnee nyi nyo rosey kainanyi. any’et nye put chicha kwulo kweli kipkochanin. Kainanyi no. naa koruu lentene atoni koruu koko kukiy ngwiny. Nyi nyoni. Ilenyi arosona kinyii kweli. ileny arosan kiyini mukyino noo ombo kainii; saa ingine mominye pagh kuini ko ando monyonu saa ingine aprorishute tuka nyini mominye tang nyopagh. Maken <hesitation> rosonyinye ny’alechai komwaita poyu lo wena nyi yee kumnee nyo risoy kainanyi lwenyi ros nyu koren. le nya suwa lo kweli. korenyaa ee nyi no. kolonee chichini tekucheranin lenyete aa lentenchi mii tukuchete korenyan. Mokupa nye nyuu mpakaa kerel walay ona. kweli ametekemei lenyini. Lwenyi nium kiyai mi koreng’u toko arte abdo ko tany. iwenyi toto wo kaini. Aiwenyi lup tokomi meny ando ko pagh chini lentei kaamate kainonaa kemai mokewenyi nye lo paghechai airuny’anyi psigirio mpaka kaini. asiyech tini kotopo kokonyondononi tosok nguvu oo. resinyi lenee nya ketononyi tukwun ando lumto lenee andan lente oo kosorunenanin chichino kopo meghat nyo koto kyawichiran. Andan kenyorunyi konyutony’u nyini wow nooman nyaa. Nyo rustoy tororot nyoman nakuperurinyi kokonyontonai akulo kokonyontonai ochi ngalechai kimwaa lo mesaschi pororyeng’u ando kasas komakonunye paghechoni. Nyi yee nyino kokonu paghee kweli rosutena. rosa asiyech kokai pat lo yee no wechara kighi kikonani kumnee. Isuwa kito nyinu komichino tono kaini. tini kesuwa lo kokosan kiyai. keyoni montanyi ombo skui ando kilo kirorchini. Topeno pat te ros nyo lo. wechara o. saaingine moku lasma kitepinyi chichai lo ole ko tiukuchan cha kokonunyi. Rosteny pat nukisho nyini tiny pichini. Ilenyi kokai we. kwachue pichai nyu choro kiny’arakanin atanya. Aghan lenee pichu. tokulumta kegh nyo karam to wo nukisin mekelutenyi nye oat tokomichino luwonyi kyole ptombo lutoy peign pat iluw ptombo. Ruse nikisyonona ting pichino. Nyo irupunyi pat iwenyi luw ptombe ng’u ailenyi muk ryip kayai nyaa. Otini kusowa kayai lo kwanyi kumnee nyanys kiany’arak. akuros lo ‘oohooo’. kuchi tiny so pich mukwulis cho lata cho. kuchu none so lo wechara oo keyodena kyolee asante. mwogho lo soro wena soro kumnee. kiny’arakaninyi. soro tilyenyu moketenenyinye chichai tukuchai. lumto lenee chichoni nya andan ng’orokoi nyoman. akulo wechara kumbe kenunin pich. kenunin ombo komnee yidoo nee ambo kumnee suu nyaa kumnee. Kuny’nyoru weno lwo nyoru ombo toghing’u cho chany. kururo. kuny’orokin tororot wena walo kogh yeech wenu kumnee topeno nyo pichiy nyoman tilyenyu. Ndomoi nyi wena koto lou wolo mitan akilinecha koto munyutenyee lo ketopan lonee. ondoki ki munung nyoki kusute aki muchino kopey wolo lou aka muminye ropyen. ropyeni chote. nyo yee wena nyi nyu kegh lenyete to sop montonyan. Ayokuny soro tuliyenyuu. yokunyi soro tukuchoni kapkana kutuny’u. kusoyonisho pa kokai wena apa moniny’eku nyetu kalya nyo pichiy. Nyo yee no. tukuu chete po ny’winyineteny mokesostochiy kei. keny’ara kei nyo pichiy. soruno tilyeny’u nyona amate kemei. soruno tilyeng’u nyo konyeru shida. soruno nyoni mesuwinenyi lo mominye woni lota. Memwagh lo awoo ng’erokon ombo kumnee toku ng’arak nee nyuu nyaa. Kicho motiny nye kiny’orokut kokai kekorchinyi tukukuu oteno sunyi. toteno pat tukuu lo. pkeney tukuu atini ketetenyi nyoman ko. toko tukaa sikisho nyoman. otini tetenenyi chepo tany ko chini lo chepo tany choni. itononyi chi lo ochi cheko wee tilyenyu ai )ne amate kemei. molentei nyu chichai soro. otini kelo kwule soro nyo wow. wechara. akwony’unan wenaa. keny’arakanin chechi kokyaa kokyaa umianan nyoman. kokiyamanin nyini le psakat konokanin chechu po tany. Ata kosukan nguvu. kang’arakan. nyo yee ndomo tanyetenyi wechara chemuny’any komomitanye lenyete nyi. nyo lendan soro nyowow. Tichonmi. apaasak. apokom. apoperurisho. apa topyo nyo pichiy. oombowolo tichoni ke tich cho keghanin topan nyo karam. keghanin oluwan cho topan nyom pichiy nyoman. ndomo tichoni. koto monyutonye woloktochan otoptote. Nyo yee soyonishenokwa. tipyenokwa nyo pichiy. aaim pka tukwan kututuntokwan topyo nyo karam omboi chete ke kitotogh. Menam ohi kigh lo tukwunkwunn. tonumanyi tukuchetee noo kimii poyu kony. kilentei poyu yee noo wechara kaa kumnee mii tum kulo chi tum nyono nyaa kopo papoto kumnee ombo wolo nyoghoi kemweu tum mapema. Knyaa kungutu kokon eku tumto yee nyo muchino kerosoy chechete pi mnungat kekoghoi nyo chopo tokwogho. takesut tokwoghoo naa ando tum nyo mchino lo chechai. kimutei choni po mnangat ngo tokwogho aketani mukon toku lolo. aa. Makerosanyinye toko tumto nyoto lou. ata yee sopanut choni kipo kony enchikwa kamati moning acheng’a chopo wiki ato mukon. mukon kulolo chechai. Takerette nyu le asiyech nyu tapo tumaa po kaa chichai. Moka kaghaakwa chopo nany’atuni aketo wolo kaghit akelo chopo asiyech kesituto akong’a nyo chapo nang’at kesut kayaa po tum. Kopa yee keshela chai aai andan kisoyonot nyoni koyup pokotu chai checha kilelei pich wikinechai. kosut atini lee ateker. Luu werko cho. andan komla asoyonoto akilutu asoyonoto. soroo. kalo poyo soroo nyo wow. soro tany. soro pichoni. soro aperurisho tukuche. aa tosisyo. asak. ndo namanyi cheku lo chukwunkwun. mii ono wolo lendei lo kisoyonoi. kisoyono ono. Nyoo tetene tukwon. toteno nyo tukwu pa. ata nyae le kanisa ke chumapili ko. sitoy cho atae koyii tetang’u nyopo tai. nyini ko yii lo. yipchinonyi pasta chini po tai wo soychi. tosisyot. soychi pasta. koromochiyo chechoni nyaman ko. atosisyo. Ata chalee pareny’o yiponyi chini po tai pasta chi yilaw. tesuwena wolo topto katamg’u. yipenyi tukukuu tono mori tororot. limei tororot ng’alechete ng’alechini kipo kony. mi tosisyo mi lenyoni kokai mpake yee. endo ketor asate. Mendo ketor ayii. kitoro poyi kony. kitoro kukatin. kitoro ombo ng’o kitoro pich cho chony nyoman. nyo yee no. kepo pat ng’alechete po ngwnyinetenyi kenyuto lo. ngwanyini ketoteno toku nyoru nafasi nyo lutu. Moke kyony’erochitu. moke kyong’erochitu ambo tukwan. nyini komwoghan lo kweli monung’o pororyeny’u. mekwol ombo sura lo ny’orokan ombowolo pichiy nyino sura. ng’ara ata kony’owolei ata kacheminy ata ko kitopo lenee ny’arakanyi kiny’orokot oo. mutunynye kulo tingeti kigh nyolentei k’laa momichinonye ombo k’laa. momichinonye lo. michino tokitepenyi pat lo ony’orokoi chi topeno nyo mukulauni po tororot. Mekwulakwol ny’aleku ombowolo mengitunenyi lo toponenyi lonee. Yee wechara ambowolo. tokomwoghan lenyoni yititito otino tiny mondang’u shida tokwol ando ng’o nyolee nyeng’u nyo tingeti nukisho. Ando ko kwuley. saa ngine mominye tokikeny’arakinyi suu. amechenyinye restone. rostena lo kimominye nyo kikikwol. kikiny’arakan nyo kang keny’arak nyeny’u lenyini. nyo momakanye ny’al chomoim ng’oru wechara. lechini pat tororot. nyi nyete po koronetenyi. nyi kila kitu. mominye kigh anga nyo tilei atoni. Ny’aruka chi mombo pororis teny’arak cheku. Nyo lendecha soro nyo nwow wechara. soro tororot. soro ombo ny’unyinetenyi mgwinyiny’u nyete nyi. nya keng’arakocha kei ighisho tukukuu nyo karam. ndomo tukuchi chete chi le cheku. mendu kato tung’ocha tukwun. Nyau lenchina pich atai lo. maisha yopo tany. pichy otop po tany nyoman. pichiy tany nyooman tanyoo motiny nyee ny’al chomong’oruu. Amotiny nye winyi yighaa kasin cho chang ataa. chopo nee ombowolo otini kewenyi pat tetang’u kwimon. kewenyi shugulineku alaka cho ngutonyi pat. mendo lata takowan preking ko. sis preking ny’o tany. Kanamanyi pat lukup pat kwulee winyi ny’o lukuny’u mpaka asna. Asna rotunenyi tetany’u pat iliwonyi chekoku cho tapilil. arowonyi asna mtusenyi nyo pichiy warinyu ata otini keamany. pento. iruwenyi nyo pichiy. tapili nyi por. sindono ptanyunai. sindonoin kiyai. chae asiyech topkogho keyuponyi. nee nyan yupenyi chai pat chini entenyi olo alo korkorinyi soru naanyi. Nyo pichit ng’ala tany. mepusto chi tany wechara mepusto chi chemany’any. Asomokwa pat pichete po kor ketopyeno nyo karam. keripo kyakicho keripo nyakicho nyo pichiy teke perurisheno kekonyutokei nyo pororis teke perurisheno. Kekonyutokei nyo pororis teke perurisheno ombowolo pororyenyu otini metinyenyinye poror ko mechinyi nye chi. Ny’araka mombo poror takeny’arukon. Ny’orokinyi tororot. ata memwai lo nya ng’arakan nyoto keng’arakon. ata. ng’araka nyi pat kwulee. ny’orokinyi choni. Ng’orokinyi nyu le tororot angit. Lendoi tororot “yee no kaa kumnee. moghya nyee. maghaa nye kumnee king’arak kumnee. mombo ka kumnee nya kotomichina kikepaa kulo. kuduny’toi kigh nya kitopo lo ombo wolo ata kiny’orokut. Ondo monyona kulenda chi kiangerit kiyai koto kikedung’to kiyai ata kiny’orokut. nyo yee nyuu king’orokutyoni le nyeng’u choigh mombo kainanyi kunyoru sopon nyo pichiy. ombowolo ndomo tukwul wono konyorilei monungng’ini nyo ny’araka taku ng’arakin tororot. ny’orok artineku ata nyete le yighe. Mi ye saangine chini rosoy kei kassat mombo ka kumnee. molente kossate. kowk torumto. kiwenyi terumto nyaa teworos loo mi lenee monung’inii. ento kepayasanyi pat lo mendo owoo ko anii oa meto chi ng’al lo mendo ko anii ombowolo nyinyinetenyi ny’ala tororot wolo lata. nyaraka chi mombo chi teke ny’arakinyeng’u nyo lentan soro nyo wow. Ng’araka chi ny’orokut. ng’orokut ki kigh nyopo maana nyoman ataye yee mung’utunanye pororiskochan walaka mchino kung’oronoi kei. Otini kyasowan cho chang kikung’arak kei pich cho cjong nyoman ombo koronetenyi le koro pokot chony cho chang kikung’arok kei pich chong cho ny’orokoi kei nyoman; mi cho petei kulo chi chowonicho mombo ka kumnee wetei wolai nyoro course nyopo daktarnan. Kulo chi kepee. kepchi ropien. kiposs tokwan kapisaa. Tong’eta otai monung’ai. wo nyoru tuku. wo nyoru kanisai. wo kwigh kolech anjo kuwany. mokenywan nye asiyech nyu angwan ritisho nyu. Le nyu lo. monuny’echete alaku no. tuny alaku konyut. Rosinyi nyai asiyech lo ai. ng’o tai chete nya pegho likip. Motiny’echanye pich cho lata choni a mominye asi nyo ny’orokan. Yee meto mukulouny’u ny’alechai a mendo lasma kuny’arakun. Ng’arakanyi pat kwule aichol. keny’arakin. mekuny’arakin. lenchinonyi pat tororot sawa sawa. mi tororot nyo nyit ny’alechoni ongut. Ng’arakanyi pora kitetenyi. tetenenyi. memulto. Nyo soyonisho nyi le nyi tukukuu cha ketoto. mul nyona katagh o. nyutu wolo to ngut. nyo. ny’arakany nyo. an metaghaa. Ng’arakonyi nywinyinete mengit nye chi. mengit nyr chi ng’ala nywany wolo petitoy. ny’araka chi pororis ko ku. ng’araka chi chona kosisyote. Chona kesisyete yee wechara mendo chumutyenywa. kikosiyo pat pich. ombo. kimenyit nye chi lo kionyot. ki kigh nyo nen. tengwan ny’alechi po king’orokut. Ng’araka chi nyino kasate. ng’orokinyi asiyech tukwol tukwul ko. ng’orokinyi asiyech tororot. ng’orokoy ata mununy’eku. osoyontang’u lokurr. ny’orokisho ombowono kimetenyi ng’orokoy. me any’eritu lo awo. ny’orokon nyopo nee. ny’orokan takung’arakinin nee. ombowolo. ombo kumnee kighooch kony. kitapyo lo. pich choni. cho momichinonye keny’orokoi. sijui motopyo lenee. motopyo nye nyo karam. Yee. mominye to kimwaa lenyoni. ny’arukokwa kei Ng’orokisyi nyini le tororot mi yum ongit ng’orokoi poich tororot. Nyo mepusto chi pororyeny’u. mepusto chi ng’o ngo ng’o. Ng’araka kei. Ny’orokoi pich tororot ombowolo. ombo kumnee memwagh lo king’orokoi chae. kingwolyo chae ken kimorisho chae kelyon. kitupyo lone chai. kikunyorisho chichai motowoi. Kiny’orokoi. tiny nee nyan nyo kunu nee. Nyo me mwagh chi lenyona lo owo. ong’orokan ombo kumnee tokonu nee. Ng’arakanyi. Tukuchete po nywinyineteny ko mendo cheku. nyolentoi owo kitukukuu cholentoi kiyighanyi. ata kigh nyole nyengu ombo nywinyinetenyi. Kigh pat nyo kete lentenyi nyeny’u eso pat mwagha lo. kokyasuwan chete chu po asete. munyutunanye chopo asna. Cheku choni kiketumiananyi mchananoni. menyutonyinye chopo asna. Ombowolo tenywunanyi ngwinyinetenyi no poghenyi chi ko. po chi nywinyinete. po tororot ata nyi poghenyi tororot. tichoni po tororot. kila kitu po tororot. Westoyhto nyini kununyi tororot ngo pumu po tororot. masuwanye kigh nyo lentenyi awoo nyinyan kighyai ang’orokan atai tolukwo nee. otuny’etan tukuchuu. Ata kigh nyole nyeny’u nyole kitee. Tukukuu pat chino suwenenyi lo kikuwerr oswanai tokyamuk pan oswanino ngutonyi lo chichan chini kwulee. Mominye kigh nyo tingenyi ombo ngwinyinete. tupo tororot lo do. Nyoo yee kemokyinokei nyo karam. ng’araka chi manung’o pich. keny’arak kony. kuny’arakun tororot taku ng’arok wotaka. nyo ng’aroka chi chito anga mesasta kiny’orokut. mominye maana ngwunyinu. ngwunyinu kila saa yoyote. kakupea ngwunyinete nyi. Nyo mesasta chi lo awoo ny’orokan to lukwu nee ng’orokan to lukwu nee. Ndo kitopyo pich keny lenyoni koyo mominye chi nyo takuny’arokoi chi. Koto kolukwu chi lokurr punyan adui kila mtu. Nyo yee nyu ombo ny’orekeyo tororokot ke ny’araka kei motiny nye tororot ubaguzi motiny nye tororot ny’al cho ghaach. motinye tororot ny’al chino lata cho tingeti pipo ngwinyimu pipo ngwinyinu. ghaach nyuman. kuley ny’al toke tiko. mominye maana. mwoghoi tekee mwaa riri tiko meny’orokonye’mwoynoi tekee mwaa telenyen cho menyit nye pich lo kipo oyi choni. Kuloy ptanyenymot ny’ai tukwol chino momichinonyee mucho kulo oo omuo kumnee kitipyo lo kony kitipyo lo. kipch choni mcho kimeny’rokenye pich kimomichinonye kewerey kaa kumnee. kimomichinonye kiluku lonee. kimomichinonye ketyopyo otopombo kaa kumnee. Akwane petoy to kwul ng’al chini mengitinya ataa tororot mengitinya. Ndoko ketiny tororot ngal cho lata choni koto memburyenyinye etoponi. Keta memborekwanye etopani. Nye yee wecharaa po kasetenyi ando tororot nyini po ny’ala lokurr. nyo mekulisiyi chi lendochi nyengu nywinyinete. ngwinyina ngwinyi tororot nyete ko. Peyasa chi aai kang kyini ki kwiwu tororot aimwaa lo soro. aituponyo nyo karam. nginyinetenyi k’po tororot. mominye kigh nyoie nyeng’u ata akony’oo. nee nyini sichinenyi uchungun ng’al cho ghaach aa mominye kigh nyole nyeng’u mominye kigh nyo kitopo lonee ko toror ng’al lokurr. ko chii lokurr. mokyinee tilieng’u nyo korom kemong’insho nyo karamach. mesoychi chi nyo ghaa. mesochiy chi nyo kitopo lonee. mesuwa chi lo kitopo lenee kumnee. kilukwu lenee. aah ng’arakonyi ombowolo kinyorchinyi tukuchete atak ng’unyinete. ng’o nyaendo kiaghaai tany. ng’o nyalendoi kiaghaai nee. ny’onyolenda parani mii ng’ony. ny’onyini kigh nyaa kighanyi ata kigh nyole nyeng’u nyo mi atoni. ata nyo ghaa. ata nyo kimustoy kwulee. mominyee. Tukuchu po ny’uny. ata kigh nyo kighanyi chi. kighiy tororot. Tororot angit nyini kighiy. mominye chi nyoo tororot. nyi lenchinenyi pat tororot soro nyo wow. ombowolo nyinde nyini le yiyindenyo aku ripintenyo. kiyiyech ak ripech. nyo lasma kelenchinocha tororot soro nyo bwow ake kutung’chi tororot. mominye chi ango nyo kiresecha tomo tororot lenchinecha ombo soro nyo bwow. keghechanyi chomyenecha nyo pereriskocho. ndomo tororot ondo kemicha lenyete. Chicho menuny’echi. toko chemei tororot lo topo lo ono agno lo. kinyinte. motiny’eticha nye owesyo nyoni keny. Nyo mokesastakei nya kesosyikei peghisheut cho pichiyech moko. kesosyikeing’al cho karamach chinu husnei ny’ala tororot andan soro nyo wow. Wechara mominye kigh nyo karam le kiny’orokut ombo nywinyinete. pichiy kiny’oroku nyomani ndomo kiny’orokut ko mendo koto kemi lenyetenyi. ata kony lente chi any’orokan kumnee to lukwunee. nyoo aman kitanyo angit ombowolo kitipyo lo ombo kumnee kitipyo lo ombo kumnee. Mokunon nye lo tukuchi. mendo po kumnee chete po tororot. Nyo kmichino kuny’orokoikoi. ny’araka chi. mesosta nyete le nyuvu ny’u nyi ting’enyi. <hesitation> totenenyi pat nyuvu kwa usuri. Winyi ny’araka. ko chembo ando ko kasar. ando ko achei amdo kene kony. wii ny’araka paut mpaka tokuwonyi kasinoni. Nyorunenyi perur nmyo pichiy. soyoninyi tororot. soyonishote ny’aleku. mesosta nyuvuneko. nyuvunechete po tororot. Nyo yee no mominye kigh nyo karam. keng’arak kei ny’o pororis. pichiy porons nyoman. pichiy pororis nyoman. ndomo pororis. mendo keto kemii lenyete. kotl mungutonyee lo kya kwanykwanyan lonee. koto mongitenye lo kyotopan lenee. ata kenomunyi nyete le kigh klo. mweghenyi lo tukuchan. tukuchan mono tukuku nyan ndomo pichetechi. ndomo tororot tupo tororot chini kinyutocha lo mitoni. miono nyi tukwan? Tukukuu chini menyitenyi lo momo chekuyi porto monyeng’unye. Por po tororot. kila kitu po tororot. mominye nyo le nyeny’u ngwinyinetenyi. Lentenei tororot anguwunan teno asis. ngit nyinto. ngit tororot kotopo lenee. ngit nyinte. Nyo yee lenchini tororot soro nyo wow. soro selova. ombo nyi. Ndomo nyi mendo komitecha lenyetenyi. nya lendan soro nyo wow. Ndo komichono yee pat. ptany’enymot. kunyiti lo yee no. ghaa koronetenyi. ghaa kotonete ombowolo. koronetenyi no. nyungwityanda tororot. kila kitu tororot. nyo nyine lentenyi nyeny’u imwaghanyi asiyech lo awo. parenyan. topatan lo topata lo. tapuran lo. porenyan yeteyii. muchino ketopyo lo. topangananyi ye nyu lenyona no. ponyonee tororot chechi. uchino panyananyi ng’alechino kisuwugenyi lo kikuwer. Ng’ala tororot kupo tororot. meponyonoi ny’ala tororot kupo tororot. meponyonoi ny’ala tororot. ombowolo menyitenyi nye chopo tororot lo mimwoghoi lenee tororot ande mi kupimei nee tororot. Nyo yee no. puchiy tororot akum tuny tororot chechi. ituny’onyi cheku tukwol. mominye nyo lentenyi awa cheku cha kitopyo lo. ata atoleyee tororot nya ngwonan. ngwanichininyi asetenyi. wetenyi lonee. rupenyi konenichono. Tyaa tukukuu chini mitenyi mwoghee chik. lo otung’on tukwun chomi atai nyo nemenamata nyo atona kenywun tororot to muchono sutonyi. Nyo yee no poyosyinochikei aing’arak chji ptanye’nymot tungeti sideni. keny’araka pororiskocjo ombowolo tomo choni noo komominye kigh nyo komwoghoi aa mominye kigh nyoo kolentei. otiny’on ngufu muktena kei ombo atai. kotopan lo. kotopan lo. mitan lo mdomo tororot. nyo yee ata yeew otini kelenyi tororot ng’usinyi kiminy lo kalukunee memwaghanyi lo. ng’usasin aswanai owan nyo tukuchu. nata pustonenyi tukuchai kudong’ ng’unyinete. nyo yee nyuu nyi tororot. mekwolo kei chi tupo ng’uny. tupo ng’uny kudong ng’unyinetenyi. Nyo yee mominye ng’alechi lo tungeticha. lenchinecha tororot soro ombo wolo tororot nyini kigh ng’al cho pichiyech ombowolo yee no micha ng’unyinetenyi nyo mukiny’utochunyee lo ng’unoy tororot teno asis ng’won tororot. teno asis topo lenee. sasayenyu ng’unyinetenyi po tororot ng’unyinetenyi. lasma pat keporyo keyigh chai keyigh chai ny’araka kumnee nyaraka kumnee. topo lenee kumnee. nyoru kumnee shugulin lo. nyoru kumnee cho ghaachac. ombo pole nyoru cho karamach; mokay cho karamach ngocho ghaaachach kukarkei lokurr. memwoi lo och wetan kayai ombowolo karamach chopo kayai. topyo lo chopo kayai kokai min pat yorchini chi tomi badae pat rpostoi tororot knyinde angit. akurostoi pich lo wechora kumnee kiporyo kumnee nyoman. Kitopo kumne lo. kitopo kumnee lo. topo kumnee lo. ng’arakanin lo. kigh lo, kigh lo; rostoi nywinyinete ongit. rosto pich; rosto pich nyoman. Ata yee woloni komi tumwonni mitenyi notini. rosinyini pichini lo ai. kenywun. kumnee lo. kepecha lo. topo ngo wolo mi pororis. lanyinye wolona ko wewo cho kamaa chi rostonenyi telokanyi ny’o awane. mengutonenyinye lo. wen lokwu oyu cheku nyana nyopo weninyeni asiyech kulukuu cheku ando kalukwu asnatanini. Nyo ngwinyini muchini kerostoy lo mitenyi kona nyo nen. tomulukwu suu. nyoweteny nyorloi. Nyo yee muchino mburonyi nye pich nyo karam. Pich ko pich ku mali pich ndomonye pich memukenyinye ng’ate walaka nyite ongit memukenyinye ng’ale alaka ata. Pushini ny’ale alaka tororot kwigh opin ombowolo ngwinyineteny ngwinyi tororot. pushinonyi tororot ng’alechi. Pusyinyi cho chang. Mombo poror. ny’araka. ng’araka mombo poror nyoman. ombowolo asiyech kweli. ny’orokinyi. Kolo chi mokwulanye lo kitopo sura nyilo. kitopo lo. kitopo lo. ata surenyi nyile nyi. ng’arak chi lo ombowolo kirelit ando kotuw nyo ang’arakan ando kitopo lo. ata ng’araka ombo konyi chino komichino toka tuwe. Ando kotungh heshimenichi chini ny’utonyi. ng’araraka ombo topyanichi chini ny’utonyi. ando kiwowes. ng’arakonyi ngo wowestonin ngutonyi. ng’arakanyi le wonolata. Mekwal lo ang’orokan ombowolo pichy ando ombowolo ghaa. ombowolo kitopo lonee. ng’araka kiamuananyi lo ong’oroko. ng’araka nyoman. obowolo. kikokirr tororot cha kimwaghanyi nyinte lo wena muchan ny’oroke ka kumnee no. mochan yighee lo nee. muchan yighoe lo. Ombowolo kweli oo ghuach ny’ala ngwinyineteni. to pila kiny’orokut. ata kigh nyo mitenyi yighee. ata kigh nyo mitenyi yighee kapisaa. aa muchino tentey chii tung’etinyi king’orokut nyoman. muchino king’orokoi kei ketopyo. Nyarchinonyi ombo jaa kumnee lo mi maisha nyo ppichiy. kitopto lenee. kighoi cho karamachi lentei tororot sora nyu choni. soyonisho ng’aleku. soyonisho nyoman otini kemburonyi nyo pich. Ombowolo. ny’unyinetenyi mendo nywiny nyo lentoi. kitopo lenee. Ngwiny myini korom nyoman. ngwiny nyinin muchino kenyutu lo topyo lenee ombo nywininyetenyi. Ombowolo yee wechara ghaa koro. ghaa koro nyete le yee nyoman tomemitenyi nye nyi oich. ghaa; nukistunyi wny’ole walaka. nukisitu kabsaa. nukisitu nyoman. nukisitu nyoman. nukisito nyoman ng’ale walaka. ombowolo wechara. Mominyee kigh nyo karam le kiny’orokue tere kiny’orokoi kei. King’orokwe ki kigh nyopo moana nyoman tin kelmanyi. ng’olyon lo mi tai ng’olyon rupo awo ng’arak pichai awo mamkei nyo pichai lo tena tena kesilto ng’ala pichani karamachitu. mokolenye pichai asyech nyo lo soro nyo wow ombwolo ombo kumnee kereli kayetenyi bass kuresta aye kumbe motung’ochanye wasi wasi. kumbe micha ny’o moting’etanye wasi wasi nyaman ngaraka pat pitechetu oa kilagh ombo sababu pichi kapkaa. ndomo pichu kato tiny’etan shden cho chang nyoman. nyo entan soro ombowolo kapkan cha pich cho pichiyech nyaman. kwaa pich cho karamach nyoman. Och pichere chino kegh nyo pichiy nyoman ahmmn ombowolo ndomo picheteni kweli ata. keto keto kyononchan jei cho choony. nyo karam poror nyini tuny’onyi poreryeng’u. karam poror nyoman. ombowolo ny’ole alaka minye ny’olyon nyomi lo meighianyi nye nyo pichiy nyo poror. Michine kenyut chete le pororis. michino topenenyi nyo koram nyo pichi. siwinyeni asiyech ng’aleku wolo petitey mi nyo karam nyoman. Nyoo kikonyutakei kilulei kei. iros lo kitopyo lone ombo kumnee. ros lo kitopyo lenee ombo kumnee. ny’arakanyi topyo nyo pichiy. menyutenyenyinye ny’ala ng’unyinetenyi. osiyech king’orokinyi tukwol nyo karam; otini keghianyi cho pichioyech keunyi cho pichiyech. otini keghunyi nyo ghaa keunyi. nyo ghaa. nyo chama ng’uleku. chama ng’alee lokurr ng’alech chu po ngwuny. chamanyi. mominye ng’olyon anga nye ghaa nyo nyo karam karamach lokurr ando tokighaach ghaach lokurr nyoo ontan keporyeno ng’oroki tororot ng’oroki tororot mekwul chi lo kaplanai nyi kaplanai nyi ny’araka lokurr ombo oweshononi tiny’etinyi ooo nyo soro soro.